I Chine io izany: firene mankalaza ny fetin'ny lohatao izao. Anisan'ny fety lehibe amindreo agny io da ahità fitifira afomanga sakafo-pitoloha. Da misy koa an'izao Mid mautumn festival izao amindreo agny: mankaza ny fahafenoà ny vola amin'ny vola septambra na octobre da misakafo amin'izao hoe Moon Cake izao ireo.